अल्जीरिया को इतिहास सभ्यता संघर्ष और सांस्कृतिक विविधता को प्रतीक मानो जात है। जो सहारा रेगिस्तान से लाई के भू मध्य सागर तक की फैलो है। इस क्षेत्र में सबसे पहिले परवर ज़नजातीयां को निवास हतो। बारवर जनजातीयां को अमजीक कहो जात है। जे जनजातिया यहाँ प्र प्राचीन काल से बसी भाई हती। और उनकी संस्कृति ने अल्जीरिया की मूल पहचान बनाई। लगभग बारहवी सदी ईसा पूर्व में फोनीसीयन व्यापारीयन ने अल्जीरिया के उत्तरी तटान पे बस्तियां बनाई। बाद में जौ क्षेत्र द्वीबी सदी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के अधीन हुई गाओ। रोमन शासन के दौरान अल्जीरिया के कुल्ल सहर विकसित भाये। जैसे टिमिगाड और जेमिला जो आज युनेश्को को विश्व धरोहर स्थल है। सातवी सदी में इस्लाम के आगमन ने अल्जीरिया की दिशा को पूरो बदल दाओ। अरब आक्रमण ने ज क्षेत्र में इस्लामिक संस्कृति और अरबी भाषा को प्रभाव बहोत डालो। बारबर जनजातीयां ने इस्लाम को अपनाये लाओ। लेकिन अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाई रखी। उन्नीसवी सदी में फ्रांस ने इसेप नियंत्रण कर लाओ। और अठारह सौ तैस में एको फ्रांसीसी उपनिवेश बनाये दाओ।